कुत्रो जितको घराची रखण करपाक फामद असा तितकोत तो खूप मायाळू माणणय फामद असा। जशी मान्श्यांची जात अस्त तशी कुत्र्यांनी सुधा खूप प्रकार अस्तत, पण ते सगलेट सेम नसतात। काही कुत्रे खूप भयाणक अस्तत आनी तिडकिचे अस्तत तार काही कुत्रे खूप बरे माणसुले अस्तत।